<audio distortion> vina aloha zaho ko da ataoko hoe indrôpolo isanandro eo gny gny agnentiako gny telefoniko gn'ampesako gny telefoniko. Ampesana, antragno, andalan'egny, ataoko ampy indrôpolo gny fanova. Indropolo eo e.